Yo’q inson boshqa sayyoralarga ko’p pul sarflagandan ko’ra, o’z sayyoramizni ekogiyasini, barcha omillarini, tabiiy boyliklarimizni saqlab qolganimiz va uni mukammalroq qilib rivojlantirganimiz maqulroq deb hisoblayman.